Le cunvensiun erà süi can lu sai lu sai propi pa përché l'ai pa pa mai aprufundi l'argument e cuindi sai pa sai pa che cule a sìu